Ya koa lokon'ny maso ndraiky môkany zegny tsy tegna misy hoe miavaka be ho, fô fandignihako agnanjy zegny mety ake ake amy folo ake zegny lokon'ny masona <hesitation> n'olombelogno magneran-tany zegny anio e.